والله هي المفروض انه الانسان عنده الحق انه وين يريد يعيش يعيش وين البلد يريد يعيشه بيه يعيش مو مثل هسه مجبورين يعني انه تعيش بمكان معين وببلد معين مفروض كون عنده حرية اختيار البلد الممرتاح بيه يطلع من عنده